اول ذكرى لي في طفولتي اهي لما سافرت مع امي وابوي <hesitation> هاي الحدث يعني خلى في ذاكرتي وايد أشياء جميلة للحين متذكرتها ولأنها كانت يعني فيها <hesitation> فيها يعني وايد أنشطة واشياء سويناها فللحين اذكرها وكلها مرتبطة بذكريات سعيدة